Tekara wai tokane dill ner done na biga ni die tuiie yo loiallgo <noise> tio llichichi chitlan tikara waye bio bio nillerto onei gainei on a chane yu loi yin niall ni lloll o tiketpell titara wayen nin onin llerto leneda len nierd kin yo yi tio lliko lia llikotileli